Eia ke kahi mau pila makani ho'okani, kaiokneke, 'ohe kani, pū kani a me ka pila puhipuhi. Eia ke kahi mau pila makani ho'okani mai ka wā kahiko mai, 'ohe hano 'ihu, pū ai'ole 'olē, ipu hokiokio.